I rüse a sun cunusü për esi d'gent vaire sarà, ch'a s'düvertu pa al mund, për ezempi mi m'ërcordu le matriosche cume cume arte e famus a sun so cità pi grose cume San Pietroburgo e Mosca ëndua a ie d'palasi e d'muzei grosi cuntenent tante tante opere d'arte